<hesitation> Fun almenu due ure al di tra caminade e gir ën bici e ure che l'ai la bici eletrica tiru anche a fe pi d'ure e dizuma che fun più o menu s'la vinten-a d'ure a la zman-a